Fio a isen na <noise> ka nating kat non ka na katsian. Ai nating farubas non foka gima rof, fo pipia ge rabis nating uras fio a isen na ka nating, mam nating kat rom ya tan noun tan nyiun. Mam nating nom rom mam nating pas rom nyiun, ma te tek ya, tek fakap rom ya, mam te kas bus ya, kas ya kas ya. mam te kit kits ya. Kitskits fakap <noise> mam te mei bus miya <noise> numaa mam te fifo bus, fifo nating pipia ge na rabis koman na numaa ge tatagin na numaa gagon na numaa ge saf a pan nyi komainy fifo rom tsunia ai tsun fio nating fakouts faarot non mamam.